हाँ इन ता बहुत सारा व्यंजन छिन जु मते बडोड़ नि औन्दु अर मि बडोड़ चंदू जन मद्रासी, मेते इडली बडोड़ नि मेते डोसा बडोड़ ता औन्दु छे अर जन हमा पूड़ा बन्दु ता मेते पूड़ा बडोड़ नि औन्दु ता मै कई बार कोशीश वोन्दि की मै आपा सहेली दे सीकन ची मै ता मैन बडोड़े कोशीश की ची योक द्वी बार थोड़ा भोत सीखी पर ज़्यादा नी सीखी अबतक।